Mebɛpɛ dɛ mobͻkͻ po ase akͻhwehwɛ mu adze kyɛn dɛ mobͻkͻ abͻdze nkae ͻwͻ wimu akͻhwehwɛ mu adze. Siantsir nye dɛ, po dze ͻwͻ asaase yi ara do ntsi sɛ mokͻ mpo na sɛ esian bi to me a, mebenya aboafo ma wͻabͻboa me, afei so mobohu anam akɛse na nketsewa na ndzɛmba a ͻdeda po ase nyinara mobohu. Iyi nye me siantsir.